Fususuum fara alunlum faan apurénlo mé fara butuum fababaaj nafa ya méŋé butuum. Aw bétiiŋ mutiiŋ mara butumi bé foŋo fo nuñumé éŋaar nuti butumi jambi bufoŋo. Nuti butumi buséét, nuti guŋiŋi jambi gukajéén.